انو يكون ليا قوة بدنية خارقة لأن لمن يكون ليا قوة بدنية حيكون نظامي صحي حيكون اكلي صحي حأكون اني رياضية، صحية حتكون ليا قوة المشي لكل انحاء العالم ف نعم قوة خارقة، قوة بدنية خارقة.